Ny anjara asan'ny amboadia amin'ny ekosistema, voalohany aloha ny biby ndreky atiala zany mifampiankina, asa ohatra hoe ny biby hafaka maneho ny fomba araiky mba hamlpiaro ny ala voalohany; zay aloha ny hitako satriao, biby ndreky ala mifampiankiny.